Bea mokcree a dza nna mususu no cbor do koraa nye da a mokcr Aban kjse a cwc Oguaa no. Djm da no nna minyim dj morokc m'akjgye m'enyi naaso wckyerjkyerj hjn mbrj wosii yjj hjn nananom a woewuwu kcr no, mo werj howee mma enyigye nna minyim dj morokc akchwehwj no, me nsa annka.